Boo amut paas dinga dem, kon <noise> boo amee passport am paas, xam fi nga jëm, kam ki fi nga jëm, am dalukaay <noise> loolu lu am sens la. Yaa xam amerique la, yaa kam suisse, yaa xam denemark, <noise> yaa kam france. Boo amut paas daal, passport daal, amuloo carte invitation doo dem. Kon bu fekkee am nga passport, am njaatige fi nga jëm, am paas, kon danga gis pass <hesitation> njëriñ passport.